Makanan tradisional dari sa pu budaya e, itu apa <hesitation> bakar batu. Bakar batu di ketong pu tempat nih, itu ada daging babi mentah ini, dibunuh dulu jadi babinya itu di bunuh dulu. Trus tong apa, dong potong belah de jadi dua to, trus bawa ke ada liang semacang liang begitu, trus habis itu, tong kas panas batu ketong kas panas batu- yang mo dibakar ini. Nah batu-batu yang kitong bakar nih diangkat kedalam liang-liang itu. Nah, batu ini paling dasar dulu, pertama batu paling dasar, kedua petatas-petatas, ubi-ubi, sama sayur-sayuran tu paling atas, trus, yang terakhir tu biasa dong taruh daging babinya. Daging babi ini yang dongn paling taruh paling atas sudah. Nah, setelah itu tong tutup dengan dedaunan-dedaunan yang ada tinggal di pinggir-pinggir tong angkat tutup akan semua tong bungkus itu, tong bungkus de rapi supaya jang ada uap ka asap ka apa ka yang keluar to. Nah itu hampir, biasa <hesitation> paling lama tu sekitaran tiga puluh menit tiga puluh menit- sampe ya empat puluh menit lah. Nah setela itu dibuka semua, yang kitong angkat pertama tu, daging babi.

Cakalang trus dipenggal-penggal dulu to dipenggal-dipenggal trus bagi de pu bumbu-bumbu nih sendiri. Bagi-bagi de pu bumbu nih sendiri baru tong kasih apa bagi-bagi dia setelah itu, kasih masuk pertama tu kasih masuk ikan dulu, kasih masuk ikan dulu dalam kuali trus pake air ya air panas lah tong masak air dulu. Nah setelah itu, tong kasih masuk de pu bumbu-bumbu to trus putar dia paling bagus skali to tambah kunyit. Jadi tong tambah kunyit biar de pu kuah kuning itu kental begitu. Nah karna kuah de pu kuah- kuning itu sudah yang nanti jadi menu utama untuk pake antar papeda ini. Nah hbis itu juga, pertama papeda ini de awalnya masih sagu to masih sagu lembek lembek begitu. Nah tong ambil sagu ini, tong kasih masuk lagi di air panas, kasih de jadi cair dulu baru tong putar dia, putar, putar, putar akhirnya de mengental to, de kental to, de kentl itu jadi papeda langsung. Naha papeda ini trus kalo dari torang tu tong tra bisa langsung macam apa macam ambil ambil sendiri-sendiri begitu, tar bisa! Nanti harus macam sa sendiri sa yang ambil trus sa bagi ke satu orang lgi, satu orang pu piring, ambil sa bagi ke satu orang lagi begitu-begitu. Jdi sa yang kaya apa atur semua begitu Nah itu nanti bagi-bagi di dalam dong pu piring masing-masing dulu, setelah itu baru kasih tanbah ikan-ikan kuah kuning segala macm itu kasih masuk. Nah tidak lupa lagi tong sering pake tu, paling khas skali tu bunga pepaya dengan kangkung, itu paling khas sudah. Itu pasti ada dalam dan itu sudah memang tradisi sudah. Nah habis itu, paling terakhir itu, sambal. Sambal dabu-dabu, sambal yang memang paling identik sudah dengan kitorang.